الأسماك <hesitation> نفضل القرش، القرش لإن جوي وما حد يجدر عليه، والقرش <hesitation> حيوان يعني في البحر كبير حجمه كبير، وحتى فائدته يعني من ضمن مع الأسماك الأخرى إنه يأكل الأسماك الص- الصغيرة وهيك. <noise>